أحد اللحظات اللي شعرت فيها بالقوة كانت يوم قدمت عرض المدرسة امام كل الطلاب والمعلمين، كنت خايف بالأول بس لما بدأت الكلام حسيت بتشجيع الناس انتزعت الخوف من قلبي، في النهاية تلقت تصفيق حار وتشجيع وهذا زاد من ثقتي بنفسي وعلمني أواجه مخاوفي.